Rô loky bôka Vietnamy ndreky ren̈iko, somary malefadefaka oe lokindrô io kanefa tena ekilibre. Fôtony mampiasa raha maintso fo ten̈a fampiasan-drô de legimy ndreky vary. De mampiasa <hesitation> lasopy àby ren̈y zen̈y rô. Aviô kà mampiasa raha tsotsotra fo ny ten̈a fampiasan-drô.